Kan khayyaroni fi amshi ashif lai filim wahdi hadi akher walla, walla amshi lai le bikan hana alqadda wedi hadi akher, bakhtar, bamshi lai le, bashif lai fim wahdi, ammal qada tilqadda maʼa nass akher tilʼaanasu tittahaku tigdar takul aktar, amma film kan mashet wahdak tishahid, tifhamasshuqul al mashi foga aktar, wa tissannad aktar, kan mala nas da bisha bi.